Like in our area ley bird can go on the palm- tree ley will take the straw one at ley time and carry to where they want to build or they having another type of bird a can build their houses with mud so ley will on the road side the bad road where the gutter are and then they take the mud small small and go and put it on the unfinish house and make it out of bud where they can go and have their babies.